Nang ku sende kute ka nga ka ki mwaan kɨ mee yil, ɓe ɗika pan yi ka ki a yil nee yi weet yil ndeni ee? Ɓe ɗang ɓe nga kɨ ɗom ki cin a mee pee ee? To kat an kɨ shwan pee ki mwaan ku a ki mee yil, ɓe ɗaa shwan a ki switzerland. Switzerland ndeni ni, ɓe a ki a cin a mee pee ee? A amsa or a piring ndee kat a sat njakam kaa mbii ku ɗi le a ki pee. Switzerland ndeni ni a mee yil ku <hesitation> ku kwee rep bilip maan ku a bilip lee ɓe ni a yil ku niku ɗes mu kaa met. Ni a yil ku ɗi, ni reng mee yil muw. Ni a yil ku ni a kaa kwee kong ngwan shi mee nikin. Ku ɗang nikin ni ɗi so-shwaa kuni muw. Ni a yil ku niku koo mee a mu kaa met, kume se. Ku vel ni, yil ndeeni, akwai mbii ku mop te corruption index. Ɓe yi switzerland, kat naan ɗom ɓe ɗaa naa kwee, mup ku kwee Corruption index mu mop ndeeni ni, ni ɗes muw. Mop a yil ku mop ɗi ɗom cin zeen. Weet nguku ni pee kɨ yil ndeeni ni, rep mbii ku ni a wun kuni a mak kɨ yil ndeeni ni, ɓe ni a wun mak. Mop ɗi ten, mop ɗi tɨreng me mop, <noise> ku ti mee mop met ɗi mengu muw. Mbii ku ni a mu ngomtii, mop ɗi pɨ yini. Mbii ku ni a mu ngomtk, mop ɗi pɨ yini. Mbii ku gomnati ku kaa set ret ti cin ɗi yi koowee ɗikin yil ndeeni ni, mop ɗi cin. Mbii ku kwaanga laa yi ret ka cin ku ti ka ɓam yil mak pee so kɨkyeen mu yil ɗi, ɓe ɗika cin. Ni a kaa kwee pee bise nigeria ku mwase see, kaaku an or nde, ɓe ɗaa naa naa vun pwet riret kuti a kat ɓilang mbii ku a cin kɨ yil nde. Ah! Mbii ni tong an a-a kaaku nga kɨ ɗom ɓee a laar ku sar ka ku kwaanga ka man k ka ka man siki cin ni muw. Yil nde, ni a yil ku mu vun ti mu naa mu kat mbii cin ku ɗi ɓam Mun mu kaa mun, ɗang ɓam kwaani gomnati ɗi weet. Ɓe ɗi, ni a kaa kwee ka cin an a cin nga. Kat ɗika pan gomnati ɗi membii ku ret nga, ɓe kwaanga nika cin a mee yi kwaani gomnati ni ee? Rep mbii ku kwaanga ka cin yi gomnati ni, <noise> ɓe a ndeeni ɗi le gomnati ni kwaani maa naa pee riret. Ɓe ɗi man nga ku pan mu yil mak yi pootukup ka. Nga ku kwee njikir ku ti yil mak sokɨkyeen ɗi. Ɓe gomnati kwaani ɗi cin membii nga. Ɓe mu pan mu kat ni ku shwal, ku ɗi mu naa kaaku kwaamun pee kɨ yil nde nimu cin mbii ku ret mu cin ku mop ɗi peet ni, kwee ngu bature ɗi peet ni, we have paid our dues. Ɓe ɗimu naa kaaku nimu cin mbii ndeeni ni, ɗang ɓe kai, ɓe kwaamop nok cin ku ti kwaamun mu kyel retyit ɗi. Ɓe ɗaa pan yil ku a wakar a te ɗi ret ku kat an kɨ ki, ɓe a ki a switzerland ndeeni ni. Yil ndeeni ni, mop ɗi ku ɓam mu mop ku a koon, mop ku kɨkat, mop ku mop ɗi kam a we. Shipee shipee kat mun kɨ naa ni ki yi kwang yil mop, yi afrika, yil switzerland ndeni ni, mop ɗi cin ɓam pwet Yi kwee asian, mop ɗi cin ɓam pwet. Mop ki kafa njep kwee pee ku mop ɗi peet mop a ngo, ngos. Kwee jep kwee ɓal kaa ku mop ɗi tong a mu kaa mut ku mop a mu gomnati muw kɨ yil ti mop ɗi cin mbii ku gomnati ɗi cin muw ku mop ɗi peet mop a ngo ndeeni. Mop ɗi ɓam koon mop, mop ɗi ɓam mop ku kɨkat. Mop ɗi ɓam mop ku mop ɗi lap ciin ɗikin vur kwee lek nde mop. Kaa kwee lek ku ɗimu naa wuliya mop ɗi ki twa ngurum nde mop Lek mu kwee boko haram. Weet pee ku ɗi le ngurum mop kat ciin tong kakam, ɓe ngurum ndeni mop ɗi mwan pee ti mop ɗi naa mop le tong kakam tong pee. Ti tong kakam tong ɗi weet kɨ kwee ngurum ni mop. Ɓe kat a ki pee ɓe kwaan a ki a cin a mee? Nang kuse ni ni. Kat a ki pee, peeku mop ɗi ɗom ti mop ɓam kwee ngurum ku katkat mop, ɓe kwaan ma ɗang a ki pee, ɗang an ku rep mee ɓam maan ku a cin ku ti mu naa sokɨkyeen mu humanity kaaku mop ɗi peet, ɓe an pee ɗom ni pwet. Plang kun ɗes ku kwee fur ku ku pɨ an ti a kat rep poo ndeni.